Dõk koźifiami afiamiġaɭo númuḃeġaźirieñi- bariŋeboafiamiġaɭo númuḃeġaźirieñi, bámbon źifanifia moimiii bubuoŋo paske eboŋo eḃay doneriŋemi nidonexameriŋe. Dõk doneriŋemi nidonexameriŋe inanale kafiãko kákuon. Dõk dinexameriŋe áminirime nirẽhe ã ehaŋuniġaxo. Édayar ixoġumooġo búdun, ixoġumooġo búdun éśeretiri gambi kuŝam áhuoŋo aḃudu kolenimarŝe kuĵehe iboŋo síhi ee- muṗe moġugel esiġudialenuġulim. Tíri enungo, numuḃangeẽġuśe báśeḃañiġuɭelomi vakãs, źiɭominifetupak mími, nónoġuhu buźare, paske bukoġufiahemi bíḃi ésukalulum, nuġuyakafiãhe nuġuɭongetami tami sóhehemi kua, dõk bíḃi muṗe ére menaḃuġo. Dõk mómusimo wadelebariŋebo boafiamiġaɭo aminirembo niḃay máźiramiama boŋo moiniḃubuoŋo. Bubuoŋo dal źifiaa źiṗanifia kom búloḃobiḃi núḃuźirimi búźirimimoreḃoġaɭo nirembo.